Onenu le oshin le wutem wa kuor ke bi bituel bim lo okuo onenu bimalo okuro oshim le wutem iji duo le wutem imalo okuo ete ete ete yuor lebi lishanyi be kuro be ki weh bimalo okumo onenu onenu omomo le ochuwue oyour yuor le wutem bam oyuoro le onenu nde ofe le wutem be mom eshie ofe le wutem bem le ochuwue omalo oyuoro le onenu le wutem obue yuor le okubo le shaya ste ste ste e e anji ofe le wutem bem onenu ofefe le ofa bituel bimalo onenu okuro o, bituel bimalo iji bem okuro onenu kpoo owmki le wuyin mi yuor leji be le miel oweh le buan abue le wuren oweh le miel oweh le wuluom oweh bem ncho chu onenu ochu chu o' ye e' ki nchu oyale onenu yuor le bitue yuor le onnu iri che opie akubo le ifufu yue opie lishani okara beki weh bituel opia bee odzang ote le mual weh odzang ofele oshi oweh, leki lebo ke oyuo le bituel abie ke oyuor le onenu fena buan abeye che wab bepie bitual bema, ma lia bom obara che wab bepie okara okuo yi che le yahoo, be kuokwu yi mu be ma lia bom obaro ki nkalo kalo, omili lilie mom obaro ifishinke le weh o, asamo ibe orue afakue ifekinab iki weh okubo e afi ki kuomue iji le okuomo afito kue leji guom bemeh be chan bemeh befuor le bemeh onyi Anji owah okel che nburo chi mbiki nyi mpie aya tie tie mbikinyi afe le wufuor lilang ekukuolo are kiru ade kimi ki mbiki, laba nu che ayi mpom pom laba che yin yani kiki lebo olenu liyel ayi le onenu liyel thiep ke ochuwue opalbin yen ochilofe anju okpe olenu life ayi nyuam opie akubo e dou pie lisham okara anji life lishami okara ligefe oma mal oma le libie elue oma pieh omgu owe opie cassava akue opel mborr eyue ste ste ste opie jo opie cocoa opie mbor ste ste ste opia yin ayi opie obuong biyuel ebue olenki gbebe ki nyuam iyuor le weh nji opie nyi efiki nab ekiweh le nyinu oma pipie biyin abi laba che bepie be yahoo ife ki nab ekiweh guom okel beme bechan befuor ke okel nyin ayi iri ki pie le weh so nleko le leba che nde okpe ki nyuam iyuor iki weh shen bictchen omale mual oweh shen bictchen oma pie nyin ayi bite ebiye ben pia ke ofue nu bi lenu agafulo nu o